<hesitation> Fomba ata azahoagna prôteina ankoatran'ny hena hena ohatrany hoe henan'ômby dônko za mandiniky azy <hesitation> afaka atao mihinagna lako, produits laitiers koa tegna misy prôteina be de legioma koa maromaro legioma misy prôteina karaha toy ny beteravy.